دحين أكثر لغة دارجة اللغة الإنجليزية، إذا بتعلم بتعلم الإنجليزي، لغة <hesitation> هي كل شيء الحين تجارة والشغل والدراسة، أصبحت هي اللغة العالمية، الأكثر شهرة شبسوي يعني.